Los nombris delos días dela semana en estremeñu? Pos la verdá es que sonin mu comparantis al castillanu. No tenemus las herias comu hazin los portuguesis, por exempru, essu dela segunda heria, la tercel heria i tó essu. Nusotrus dizimus pos el lunis, el martis, el miérculis, el juevis, el viernis, el sabáu i el domingu... i no ai más.